koseje nii wodi hosere shaɓɓal wardi, sherii, zuma, mambila platu. Beli boo wodi beli lake chat, veendu olimirin, veendu kanji wodi bo veendu njuwa. Ha mayo boo wodi mayo benue be mayo niger, wodi mayo Boda, wodi mayo sokoto, wodi je yobe wodi boo je lamurde